In kuka chi kanú xaán ja natinyó xiniyo jin nan tuva'a xinio te kɨn'ó ntenu kɨn'ó te kuka ku a kanú.